تظاهر بأنك مسافر عبر الزمن، ورجعت خمسين عامًا إلى الوراء. ماذا تفعل؟ لو رجعت خمسين سنة، أول شي ألبس زي زمان عشان أندمج مع الناس وبروح أقعد مع الكبار وأسألهم عن حياتهم وتجاربهم، وأتعلم منهم يمكن أشارك بأفكار تساعدهم في شغلهم، زي تحسين طرق الزراعة أو توفير حلول بسيطة وأكيد، أكون حذر ما أكشف عن أسرار المستقبل، لأن اللي يغير حاجة صغيرة في الماضي، ممكن يسبب مصايب في المستقبل